Yavai ko ˂Hesitation˃ yavai ko ipuere vaera yande kia iyemongueta aramuete yarovai sugüi, ñanemiari yave muareta re, mbaeraji reta re esa aramuete ko ipuere yayerovia ñaiyave kirei jei mbae yande yave yavai ko jokua